Este kiau lanu kuandu cuandu nda aveces a lach gueno nda kuandu nda uajañ ver pik nda landejeng skane u nda makua ndu kiau lanu nda stikiuang ke tedat ke es nda camote jul si bu kampu ma jul y y pero kutsi ma ndu lame raxi raxi pero biu nik mjau stikiuang nijiy biu kuna ma nda lankijin neu kampu lankijing y njeu stayiun biu ki mikiuang y biu tedat ke biu nda lama gaat y lankijin kueje mjau lanta y tuns ya ma lantet kun nda gadu lantet mjau bijiy ya kueje li li lakual unde nda muu kuent unde nda muu veces nda nda laiajañ nda skane lakualp nibiu kuent kume kuajau lamaut ya kutsi y ya kutsi lancasp nda skamjit kuent namies lasus mjau nda npiay kuent bijiy ya nda lanjeng ya kue nda lanta si no kue kara si siga mep kue kara kue stauip pa ke gapup biu dol biu nik nda mep. Y biu mpen ru ndu meje bajau tedat ru ndujuy mjau stikiuang y luego lanu kjuande nau kuent nau lame nchis ke nip mang ntseu kuent este pues tant kit stakiuang kaut y ni nik kuent mang njunk tuns lnu mjau kjuande tedat karu bi t gutsje <hesitation> gutsje gutsje njeu cascabel nibiu nijiy tedat mjau kuent nda latu y lalejep kuent biu nkias nda puede lanaung lanaung ni puede nda bu chis laljidp si nip mang nareu ru ranchis de ru ndujuy nda lanaung ru rankias u kunbiu kampiuy nda lamang nijiy nkjuande mjau u si no nduk nda bu lanje muu ru pagas bu lankas kapang mjau gareu nju ya mjau muu jut bijiy ya nda la la la latsueje latujuly ru pagas nduk ya bau tu ya mjau batsueje ya kiris biu nichis unde kame kuent nip mang nareu ntuns nibiu karisp primero kakia kun biu saljajan dajuajan mikia. Nijiy kakia ruaja y mjau kaiu y bijiy karisp ru ru kuent polvo de ru de gutsje de ru kuent polvo de ru de gutsje de ru ndujuy karisp bu kuent kamiay pues ponle chiñi karisp pia kue kara xirisp y si bebu kai tu ya naañp segun ke ru ndujuy mjau para nda ru rañchis pik nip mang nkuat y nkjuande mjau kuent kua njeu stikiuang arnika ke kua ne lai kumu kara ki raxi mbaut ke lame rañkiung nkjuande tunt kjuande tunt dajuajang kara danua ru ndujuy nkjuande mjau stikiuang y ru ndu mjau kjuande unde kame rachis kueje nip mang kuat u nip mang nareu y kuan bu kuent kumu ke meuk kuent nip mang mu ntjunk ru kañjiau o sea kakilp ru raxi gueno nip bale u cinco raxi de ru stikiuang y kañjius y como te kuent kañjius kuent lamiñg biu kante y ya kaching bijiy kakia biu nachis pik kuent lame kuent nibiu nchis y kañjiau ponle nda ganau saljau kañjiau biu kante de ru ndujuy kiau lanu stikiuang mjau y luego. De ru kara njeu savila ke ndu nkjuande kara stikiuang mpaut raxi y nkijily ru kuent y nkjuande mjau kuent para nau kauep kaeng de ru ndujuy mjau lnu ndu te aa kuent iii kiau lanu tadk u ya mjau dabau mjau kauep biu kaeng y de ru ndujuy bijiy laue ru savila suasp lamitad y juas julp ñkie kantue mjau jut mpa y ya tuns bu kua nda tpedazo de costal y biu ya kupje ma ui ru kit pedazo de savila y u ya kuau juts biu kaing nijiy unde lakuant bijiy te lalijip biu nik kauep kaeng y luego mjau kuandu ru kjuande mjau para nda penp njie penp aveces bakua u pik bu kuent osea bu pik lapjel nda makua u nda skane nkjuande penp nip mang nlejep biu pen de ru ndujuy nkjuande bajau de ru savila nda lanjes nju mjau xipiats y tuns kuent kañkie kaxiue y tu kuent ki kaguan biu nichis unde kanme de ru ndujuy nkjuande bajau y luego lanu kara de ru kit mbiu mbu mbiu aa mbiu stakiauts njeu ndu. Nkjuande bu ma ntue bijiy lai nkjuande bajau aveces bu nda mep bu xikiau nkjuande nda este lanjes mjau mpa nju ki nmu kuent kariejeunt mjau sisi lajie bijiy ke kañjias tu ya kakiualp kankau xkiau unde meuk y luego lanu nkjuande kara kit mbiu kit lame kit kit mbiu pje ma kit ramjiep ru nkjuande mjau para bu kuent nkjuande kuent nkjuande biu nda ntjee nes pu jut lajue nda iu lakual biu nua ru ndujuy nkjuande mjau pa ke lankijilp biu tsjip mpen nda lame kuandu biu nda nip mang ntjump biu ntjee y luego lanu kara kit njeu ximbia nju raxi mbaut nkijily ru nkjuande mjau kuent nda pa mep xikiau ke gueno kakiing biu nxi biu ximbia y kañjias y y y este ya kañjias y tu kakijing gua mpats y tu ya bijiy kun meuk kañjiuy xkiau ntuns kakiuel kayiats biu ximbia nju lame ki kanki mjau kayiauts y bijiy kakiuel biu xkiau nibiu nijiy mjau pa nda mep bu xikiau.